أيا أكثر حاجه غريبه صراتلي في حياتي خطره عيطت في التليفون، عيطت في التيليفون هز عليا بي وحد ال- الحيه هاك، <laughs> قالي واش اللي راك تعيط، قلتله وقيلا كان- كانت تمسخيره، أيا ومن بعد من ثم مولاه الرقاد ماجاهش هذاك الليل ومن ثم بشويه بشويه عدنا نرقدو بشويه، ومن بعد عدنا ن ن، من بعد عدنا حتى نقيلو، عدنا القايله ونقدرو نقيلو. <noise>